Yo akɔ nezele edini mʋani mʋ eli edini yɔlɛ kʋafɔ zɛlea mɛ yayɔ ayisafui la kɛmabozele eli edinia mɛ yakɔsʋnʋ ɛfʋɛ kafɔnayɔ isiafʋe dula ifo afɔnalɛ dʋnʋ ɛdi elilɛ yamʋ mʋ edi isee ediniea <hesitation> lɔkia afɔnadzɔ mʋ adzɔa mɛ yɛbi afɔyɔ isifʋe dʋla mɛyɛba ɔdʋ nalɛ kʋ adzɔlɛ layɛ bʋapɛ kemetsika bʋa mʋ ɛketsika mɛ afɔne ɛdini lɔki dini dʋ kakɔne zele ɛtsɛla eze etsika isafi ye gba etsika ɛtsɛfʋaniɛ etsika ɛtsiɛlaniɛ mezele edini dʋa afɔ netsika nʋ inetsebene nɛ inetse bene lamʋ mɛ ɔdini akɔna akɔne kele atami ɛkʋa mɛ yɛɣela mɛ yakʋtʋ zele hanʋ ʋnla imla alʋwʋ alwʋ katanyi ewle imla lafa mɛatani mezele hani imla bʋa mʋ yɛ bʋakʋ ewle iina mɛ yɛbi yezele hanʋ ina mʋ lɔkiɛ bʋakʋ ɔdʋ bʋakʋ ayɔ isafui bene kezele kʋmʋ ɔnalɛ ayisʋa mɛ yakʋ mʋ nʋ isafui ɔmefio alo ɔmanyama lɔviɛ dʋ mɛ abʋɛ nʋ lɔkidi kpekpe nʋ ayisafui lakʋ yayɔ zele.